<hesitation> mchee, mchee nimpika salakumu wa nazi. akumu wa mavuta, pilau pia nimpika ya mavuta, sasa kumwe ya pilau naichanganya na nyama, nachanganya mdamla hamwe na nyama, aya ugai tempika, bada tempika, pilau nempika, maguti nempika, nanga wa kuchemsha nempika, mahuti ya kuchemsha nempika, nambikia weneto, aweneto wako mwanao <hesitation> mie hivyo, kakwenda kuenjika kini <hesitation> nampikia. <laughs> <noise> Aya nimpika mchele, <hesitation> naenda kugula dukani, nezano nausagua, naupepeta, nauosha, nauoeka maana tisie tizamani toeweka mchee kini siku hizi wanatuampika tu huu, <hesitation> sie touweka mchee, twausunta twauoeka, kanilana duanimi kumi, nagimba moto, nabandika <hesitation> sufuria amazi, nakuna nazi, nakuna nazi, natua tui, nadibea mpaka biatuda seuka, tui la kwanza najiusa, najiusa, najiusa, najiusa mma sufuria shombo kituhu, nabia mchee sasa, ulikua wao mwimazi, mazi nachuja, nageuda mchee . Nika nundakogea mchee sasa, na <hesitation> biatu huyu biatu udanga, <hesitation> bakwanza kidika kandani, nagea mudea tudia, waserukaa, naukoroga naukoroga naukoroga, naubwada sasa kio kama naukoroga koro koro koro <hesitation> naubwada, waserukaa mpaka ukawa unamwia mazii nagagia tuitu, kuja nikusado, kajya na tugagya tuitui sasa <hesitation> nanguruweka akawanyaa nguze, angubika, nagaa bati, nangubika na makaa wanyaa, mkabinda kunyaa na usa na ukaua wiva ko kuiva, kaka wiva, nomoa sasa, nkonoa na mng'ane wetu rada. <hesitation> kama ni upishi wa pilau, pishi wa pilau unabasilika mazi, kama kubadilika mazi nazia daseuka, na pia nakusekwa damazi, nagieamo nate mwishombo kitupu, unonanagiane ni chombo kitupu, nakaanga via vifaa sasa, na vikaanga na vikaanga kama vya vifaa kula na vido kuvikaanga, kamenda kuvipanga sasa, namwambia <hesitation> mazi, nkamwambia napogana zikivika ngamie da nyama, na vitunguu swaumu kia kitu na gharama sasa kamwita kuseukwa, nagida mchee sasa, <hesitation> kama kudoda mchie sasa, lasauka na ukoroga, pilau hiyo, naukoroga nenda kukoroga, naugigida lakimyaa, kimya kimya, nikenda kuvika vituhu Tayari wiva kae na umemuoa, wamavuta ni hivyohivyo, nipika kama hivyohivyo nipikavyo piana, nikagundua vikaiva sasa, mimuaha tada nene tu kama hana mahuti, ni maembe nasengasenga mwida wali huu taudaa, tantakuda tanyamazi, <noise> kama <hesitation> saa nne hiyo ida tamu ya kugona, tagona <noise> mpaka tokea, nyanyuka kama kazi zangu kawaida, nita kama kawaida mtoni. kusunta vyombo, kuita tanga basi, tayari. <hesitation> aya nkishaa pika miwali <hesitation> huu wa nazi huo huo wa nazi, kisha upika sasa kama vile nilivyoeleza tayari nauangalia asa umeivaa au ni mbichi, <hesitation> uwivaa au ni mwisi, nkaka wako iwiva, sasa <hesitation> nawomweletu, nipiwa wivyovyo nakaua, tena sie zamani takaua hivi huo wali na kidole na kiki na chaa kama ni mgumu au ulainika, tilako <hesitation> kilenishipiki lainika basi, <hesitation> nitafunika <hesitation> nitafunika ndaa tilakaga <hesitation> <noise> wau <hesitation> ninatupia kada <noise> wau wadaha gondika kwei. Maana <hesitation> wali huu ni umwie, wadaha kondika au wewe, yani tindatimuoja mgosi mtuhu, utegule, <laughs> msemwa hani ndezi yani, batu <hesitation> ndo tukundze <hesitation> babu bwana, kama mwakamu wako, nasema haya, nendezi yane netu, ili ntegue, ko pishi langu nimpikao